في اكلات بسيطه وخفيفه ، ذي الطعميه والبيض المسلوق و السطه والبيض المقدوح، دي كلها ظريفه شديد وممكن الزول ياكلها كل يوم ما بيزهج منها وممكن اكتر من مره في نفس اليوم